بنحاول نطمنه ونقوله ركوب الطيارات كتير آمن اليوم، كتير <hesitation> ما تخافش يعني على روحك كل الأمور محسومة وكل حاجة م- تحت السيطرة، وما تخافش على روحك وما تتوترش عاطي روحك <hesitation> استريح شوية باهي عشان ما تتعبش يعني، كل الأمور خدها بسلاسة.